سلق البيض من أسهل طرق الطبخ. يعني يمكن تجيب وعاء وتحط فيه ماي، وتحط في البيضة، وتغليه تغليه لما يفور الماي تنتظر لما يبرد وبعدين تقشر البيض.